Ël telefono a funsiun-a u cun l'eletricità, ël telefono 'd ca u cun la bateria e <hesitation> ün a parla cun 'n'autra persun-a e a funsiun-a cun 'n'antenna e üna persun-a a pö anche scrivi cun ël telefono